हाँ, आज मन थोड़ो भारी लाग रायोज़। लगातार मेहनत करूं, पर कुछ गेम हार गयो, जिणसै थोड़ो निराशा हो रही। कभी-कभी लागे कि जितनी मेहनत करूं, उतनी जल्दी परिणाम नईं मिलवे। पर फेर सोचूं कि हर हार एक सीख होवे अने खेल में धैर्य जरूरी होवे। तने कभी एेसो महसूस होयो कि तुंय बहुत मेहनत कर, पर परिणाम धीरे आयु।